Igga mi heɓa cembe e bawɗe yillutuki e sarrafaaki jamɗe boɗeejo, ko mi wawata wailutuki baroode. mi wailita komputa, piroowa, laanya njahainga nder ndiyam e jamdeeji pat.